Endiinjiranga khushipindi shina shikiraobusuma nobee noli no obusuma munzu obitsa noli sawa shinga pura aboli abanji mpaka olio obusuma sichiraa bokhulia bindi bino nolio opusanga shinga siolile tawe shingasie obupande busanje obusuma nishokhulia shilohi noli na busie munzu onyala kufiluka busera obsie bwa busera bupekho bululu khandi onyala khuenjekha urie obusie buno onyala khufuka busuma khandi olachire onyole oli sawa na ese obupande businjile shinga nditsanga tsili tsiwa tsino tsili tsa okhururakhu enyeni khunyama ingokho otsia ama kata khutsie bucheni sie ndaanala ndii namba neshingenditsanga shichira ndamanya obulamu bwanje nomba shinya amashini kanje kainda shinga koli kapokaa ebindu ebio mbe bulahi esie khulia kwanje kuse nditsanga yili inyama iitse khumesa ingokho inyama inyeni yili inyeni siandoloriaa tsa inyeni nende tsifuja tsia amasati shendia ingokho taa shendia inyama tawe nikakhaba nditsakhulia inyama ndaralia inyama nende tsifwa tsia amasafu. Shandia engeni tawe nali engokho ndalania tsa ingokho nende tsfwa tsia amasafu sichira indaa yanje ili nende oluya luso khulikha okhuenya okhutsiokasia ebindu kho nali ingokho lekha enditsa ingokho nali ne likhubi ne likhubi neliesukuma neliesukuma neli enyeni lekha endie tsa inyeni yeli neliesukuma ne lisukuma yaki nelikhubi neli inyama nendio lakini senzokashingia inyama nenzokasinja ingokho nende safari indala tawe.